Jerd’ e xura se ka buni un vjaxhu bashkë e dej ju lipja, ma mënd vija me ju? Vemi tre vetë të tre bashkë? Ashtu <hesitation> ndihemi njetri me jatrin, organixarjëm bashkë, vum ghranet bashkë e divërtiremi, çë thoni? Çë dej vejët ju, in França jo?